Pokok-pokok biasa irita e ko wiring lalengnge engka pokok pao engka pokok utti engka pokok nipa engkato pokok camace